कई जानवर अपनी सुरक्षा का खातिर प्रकृति म बड़ चालाकी से छलावरण करंदा। उदाहरण छ, कुछ कीडा पत्थर अर पत्तियों जन रंग और आकार धारंदा, जैंकि शिकारी उन्है झाड़ी अर पात म देख नीं पाउंद। पत्तों म रेंगण वाल छिपकली भी पात का रंग जैंक खुदै रंग बदल देन्द, ऐस न शिकारी उ पर ध्यान नि दे पाउंद। छलावरण आपणी सुरक्षा का एक दम खास तरीका छन।